E fomba hany mba ahafantaran'e zaza karazane karazan'e sirone sakafo, da tokony hindesin' i endriny izy raha magnano bezara i endriny amizay fantany itoa aby e karazan'e sakafo azo da rehefa avy magnano bezara da entin'i endriny koa izy mahandro, amazy fantany hoe ireto aby e fomba fahandrahoagny sakafo izay zany e fomba hitako.